To manyar sosai tə dəli gin daŋ tə vərmən myani ba tə ɓwam ɗunəŋ tə ta ɓwam puji mə lu mə fara lughən puji sai daghən taman ga ləɓeshi məta sumi tai mbali mətlə ɓəɗi tsənghən mbali daga mbali la ma mbi baba gətiɗi daga ɗan zuwa gil du:n mə man gil mə an tsənni gil məta man ma nga mə saghaɗi don mata ngub mə fi voni sha biyari nda məta man du:n mata ngub məfi voni dzub tliti nandami nda məta man gil so mya tsən gil ko nen mya fi gil kuma ca poləm a tsən ghən gil sosai sabotu gil nə yatlan sabotu bamitə local government won ɗaŋ a latsə gilesəŋ ai amma ainihi tushen min mən ɓoŋga so ma sumɗi gil tə tsənghən. Daŋnən de mayisəŋ to maci voni dzub-dzub dəni mayi tə mayi daŋ mya tsən gil gya baban gya dagən tə gya Nagən mətayi cimshi du:n har coŋ man kabshi wasəŋyi so yan mə dab mə ci gaɓa tə tsənghən ɗa ɗuni ɗaŋni har kab gya du:n mə ɓwa məri du:n a nal gya dəna ti du:n mya yel kaman ɗaŋni ma nayi nə ainihi kun mən gil kuma tsənghənen ɗan mya tsə gilən ca poləm a tsənghən gil sosai sabotu mitə yanuwan monda ɗa ɗuni mitə gya kamdə monda ɗa ɗuni kuma mya fi ghəryo ɗaŋ ba a ndaran ca cinɗi tə man tsəndarəm tə səɗəm vi toh ca poləm ghai ah ghəryo ɗaŋ ma kon yan citu tsən ghən du:n a wusuŋ sosai amma sughən tughən ghəryo ɗaŋ ca ɗumi njwan ɗa yatli kawai a kili gyagon nə rashi dzha tlyaghən kamanɗaŋni kam mya yeli kamandzha tlyaghən a fara tughən sosai a yatlwom ca poləm ngai sabotu myatu ngərshi gyagin mə dləm asiri wopi ngai ca poləm ghai daŋ mitə yanuwane mya tsən ɗu:n kuma yatl wopən nə ləghən təmən dzobkən təmən dwanghən kab mi ɗa dun ba gon ca wul gonən ba gon ca ver gonəŋ kuma mən ɓwaghən wopm ca wulmi vi: ya wumshi wasəŋyi sosai guŋsu wum ca wulmi vi mi wum shi wasəŋyi sosai gya yayu wum ɗaŋ ca ken wopm ca sə:d mi vi ba mya lya lya ghaiŋ mya tsə duni mə fi la kitn wopm mə tu ghənghə cighəni ɗa yatli ghərwon ba ca dambarmi huŋ toh ba ghəryo ɗaŋ wo ca mi tu ba gon ɗan wo tsənghən dun ko kuma ghərshi gya gon ca dambarmi to ba ma dya ma tsən ɗa duan mya tsənghən wusuŋ wusuŋ dzaŋgon ma mya ga duni ko tə wutu mə ndani garu ko mə ndani puji ca fim kaman ba ma sum ɗiŋ sabotu tsən ghən dunes a riga saɓami məni sosai ma kəm ma wutu mə suymi ko ləɓi gon mə ga ɗuniyiŋ ba ma dya huŋ don tsənghən ɗa dunes a wusuŋ sosai mən lyaŋshi wopm ma mya tsən cimshi sosai mə fi hira myatlən tsədni a ləb lyawom dan ləb cagən dara lokaci gon ma har dzaŋ wondai ma ba ka yi səŋəŋ yan ba ka tlə namtsəŋ ghəndi yan kiɗi namtsə tə gya kamtsawa ka tsənni kya la kya jighən dadi wan kya murna yan kə tlə tə yasəŋ gna dzaŋ tsən ya fi to kawutu ka wutu bari mə ngab tum dəno don sabo tu mə yir yasəŋ ba mə yir ghə taghənhuŋ kə ngab təm wanɗi shosho shosho shosho shoshokə tuli ɗi dən kya man dən kyaman tu ta gaki dzha copkən məni kya copki wani kə nyali kətli nə ngelaŋghən dzaŋ kuci ya fi kə sughəɗi dən kəman mbuni kə ndai kuci ləb ya tla ka nyoli yan la won ɗa kasəŋ ci gaɓa ghai yan ghərwon ɗaŋ toh kəman tsəni a ləb ja a ləɓi ɗaŋ mya djwami ghayi koyan ma nger ma:d a sum a ləb ɗiɓarghənes məsəŋ tsəni ma ci gaba tə ɗiɓarghən tə dlwabkən mya gama dlwakəni mə kwan kun dənan mən mya kwan kun dən mən cigos a ɗiɓarghən mya gamai mya ɗiɓari mə shi shi mə tli dən nə copkən dzaŋ ya fi mə nyoli ɗi ya man tutə ɗaŋ a gama ɗiɓarghəni mə kab wurɓashi mə bwatə gos kai mə ngab datəpan mə tli ghəshi gya gin ɗaŋ mya fi tsənən ni yan ca lu: mi ca talarmi ko dzaŋgyo matsən matsən tə zarsə wusuŋ-wusuŋ mə tsən tə zarsə ba a tli ghə tə gonəŋ ba gon a maragə ra mənəŋ kya tsənghən wusnyi ghəndi don mən ka:r tə ta ya wulmi tu kamwa yan ka tsən tə yan tsəɗəni banda wulgha kar gon tə gnal gon tə wulgha huŋ ka yel wo pol coŋ ghai ɓaski sosai to amm lokaci gon yan kya tsənghan nga:laŋ gna ghəshi gon ya dambarki a ra nga:laŋ ka fara vyarghən dləŋsəwan har wo tuli a lokaci won ɗaŋ kayel raghə gi a malari raghə gi a malari kə shi shi kə fi ma:ndə toh kab ghəshi gya gin ba a ndaraŋ mya wutu a kam a kam mya wutu myani tləɓərtə mə tsən a ləb namboŋ mə lu: yatlwom mya luyatli mya yel wopol coŋ ghjai sosai mya wutu malu yatləŋ toh ma diŋghani buŋghən ɗa yatles kawai kua har yan ma səkəm viwom ci ɓasmi sədkən vi a kamata mə wumshi wasəŋyi sabotu məri ɗaŋ ca kar wopm myani ma myaman sədshi vi ta wum viwopi amma mya wum kəmən ken wopəŋ mən ka:r wom ma ba ta wumiŋ toh a kamata mətsəɗəni məsəɗənvi mən karwom tə mən ken wom ya sədmi vi: mə wumi mən karwom məsədshi vi tə wumi wo pol wo pol mən ɓwagən sosai wom ngai sosai wo pol shi ngai sosai yan myafi cik wutu məri wopən ta fara ludkən dangnən ta wutu məri wopən ta fara ludkən sabotəni polghən wasəŋ yan nə polghən wom yan nə lughən yatl amma yatl ya luŋ baka ci kenəŋ cighən kenes yan nə ni gya babawa ta ɓwaghəi kyan ma ka luyi ka ɓwa gon daŋ kya ɓwai ka sədtə vi kya sədtə vi nə ni sabotu tsənghən yawon ka sədtə vi kya sədtə vi ya wumghəi wo polghə ghai amma kya səd gna vi daŋ ba a wumghən wo polghə ghaiŋ ko njwan yan a ca mya kara tu coŋ tə vərmi rawon ɗaŋ maman sədvi məriwom tə yestəwom ɗan ta wumi.